וויזוי צו וועקיומען א שטוב די בעסטע וועג איז מ'הייבט אן מ'- <hesitation> קודם די אפענע פלאץ, צו- מ'וועקיומט איבעראל. נאכדעם איז דא א שטיקל וואס מ'קען ארויפלייגן אויף די וועקיום שטעקן וואס איז געמאכט פאר עקן און מ'גייט ארום איבער אלע עקן פון די צימער און מ'מאכט זיכער אז ס'בלייבט גארנישט איבער קיין שטויב אדער שמו-